Pues lo que kauk munumang jay sam lo que kauk nunaung baxiñi'iu pues es nujuts café nujuau y con nu'uey as kichi'y de kute nu'uey nujuau <noise> y nunaung nuy ngumje nutsajau re arroz re arroz se kauk nu'uey nutsajauy pus rapu es nu'uey con aceite nu'uey jay nijiañ yino xikiach ri'ik kujupu ya nuguel re kute y nu'uey maiñ ne ne ne pese l'eje malajaiñ mana'ey jay ku'ua jay kulu'ua napu maiñ nu'uey y nu'uey ndibiejen y ndae mjiung mi'a nutajau rapu nu'uey rapu nunaung y con nutsajau kukuey pus ndateu lem nupal rapu nutue con mjiun ngujue y rapu mjiung ngujue pus es de kunji <noise> kauk limy rapu lu'uik ngujue <noise> porque es kanan rapu ndu'ueung rapu va kil'i va va tumey <noise> rapu re kauk nutue ya mas kinjiut y por rapu arroz nusal y vaxiñi'iu pus lembu jay nu'ues mje de lo que es de ljua rapu kujuima ndulju'u rapu ljua kunji matu'u matuat y si rapu ljua va jay em ringi'ix pus va jay laju'u la'ey sundue y si mut pus ya ya jay ba'u kujupu ya jay manaju manaey kua mananjiuts rapu rikiung con latse'ey y kua latut rapu y la'ey laken tsukuet kara ne nikijiul y después kujupu kua larets con xich'i ma'ey con re nguang maey kimbiup xichi maleiñ y peuk pu l'eje mantsa'au kujupu kua lama larets mje y rapu re lichajau rapu mje y rapu re kauk nunaung sam y ndajap rapu.